أفضل درجة حرارة باللنسبالي اذا ف النهار مثلا تكون خمسة وعشرين ستة وعشرين ده طبعا لو الرطوبة قليلة لكن ميبقاش خمسة وعشرين والرطوبة ستة وتسعين مثلا وبالليل أحسن حاجة تبقى خمستاشر درجة مئوية أو تمنتاشر درجة مئوية بحس ده درجة بتبرد الجسم والانسان بيقدر ينام فعلا